мен өмір бойы мектепте университетте мен қазақпын мың өліп мың тірілген деген жаттанды өлеңдермен ұрандатып өмір сүрдім
біреулер тіл жер деген кезде ешқашан ештеңе ойламайтынмын
бірақ бұл менің қзақстанды жақсы көрмедім деген сөзім емес
мен өзімше өзімнің қолымнан келгенше жақсы көретінмін
тек қана шынайы сүюді шынайы жанашыр болуды шынайы халқымды жақсы көруді білмеген сияқтымын
кейін америкада оқуда жүрген сәттерімде кейде өзімнің қазақ екенімді айтуға ұялған сәттерім болды
білемін осы жерде мені жерден алып жерге салып жатқан боларсыз
түсініңіз мені ол жақта біздің кім екенімізді білмейді
бар елестететіні бораттың арғы жағы мен бер жағы ғана
мақтанып айтайын десем ауызыма да ештеңе түспейтін
азиаттықтарға да еуропалықтарға да ұқсамайтынымызды байқайтынмын
сосың әлем азаматы деген ұғым бар ғой міне мен солмын әлем азаматымын деп ойлайтынмын
жақсылап тұрып дикциямен жұмыс істеп менің қай елден екенімді ешкім байқамай қалатын
алайда уақыт өте өзімнің тұлғалық дағдарысқа ұшырағанымды байқадым ағылшынша айдентити крайсес
өзіңнің кім екеніңді немен айналысатыныңды өзіңді өмірден тапқың келеді
сол кезде барлық сұрақтың жауабы өзіңнің тамырыңды түбіңді зерттеуден басталады себебі
себебі мен осы уақытқа дейін тарихи жиналған тәжірибелердің жинағымын
мен менің ата әжем әке шешем істеген істердің жалғасымын
солар қалыптастырған әдеттердің иесімін
менің мінезім мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан болған оқиғалардан бастау алып қазіргі заманмен ұштасқан
менің бойыма сіңірген әдет ғұрыптар наным сенімдер мен тыйымдар мен айтатын ойлар мақалдар сол бұрынғылар қалыптастырған жолдардан туындаған
мен табалдырықты басып тұрмаймын
мен түнде тіпті тырнағымды да алмаймын
мен қолымды желкеме қойып та жатпаймын
мен ұят болмасын деген сөзден өлердей қорқамын
мен үлкен адамнан бұрын қолымды созып бірінші болып асты алмаймын
мен меннен екі жүз бес жүз жыл бұрын ойлап табылған ертегілермен сусындадым
соны тыңдап тәтті ұйқыға кететінмін
яғни мен қанша қашсам да қазақ емеспін деп айтсам да бәрібір қазақтықтан құтыла алмаймын
себебі қазақ деген ол мен ол менің бір бөлшегім емес ол тұтас мен
міне осы сәттерден бастап менің өмірімде түсінігімде өзгерістер пайда болды
мен өткен тарихқа мән беретін болдым
себебі ол оқиғалар менің кім екенімді анықтаған
мен жан жағыма бауырмалдықпен қарауды үйрене бастадым
себебі ол адамның бабасы мен менің бабам бір соғысты қаншама қиындықты өткізген
мен жан жағыма бейжай қарамау керек екендігін түсіндім
себебі біз бірге ғана гүлдене аламыз
ояң қазақ ойлан қазақ жөнге көш
тегің таза кем емессің елден еш
әр балаңды баптамасаң бесіктен жан жарыңды жат жұрт келіп емдемес
оянғаннан пайда бар ма құр жатып
оян дағы ойлан деген міржақып
құдай сені жаратқан соң қазақ қып қазақ болып ғұмыр кешу бір бақыт
кем бе менің түріп таста түндігін
білім қуар бейнет кешер күнбе күн
шағаладай аппақ болсын пейілің бал арадай бекем болсын бірлігің
мен өзіміздің индикаторымыз тілімізді жаңғыртуымыз жаңалап ғасырдан ғасырға жеткізуіміз керек екендігін түсіндім
себебі тек тіл ғана ұлттық қасиеттерді сол тілде ғана түсіндірілетін ұғымдарды таси алады
ол сөздерді басқа тілге аудару мүмкін емес ол тек бізде ғана бар бізге ғана тән
қазақ тілін сүйейік оны уақытпен бірге жылжытып алға қарай қадам басуына леп берейік
біздің қазақ тіліне қажетіміз шамалы ал біздің тілге деген қажеттілігіміз сондай зор
жүрегім қазақ сенесің бе
халқыңның қамы үшін аянба арысым
ақ болсын пәк болсын кіршіксіз намысың
себебі сен қайсар қазақтың арысың жанысың бағысың барысың
жүрегің қазақ сенесің бе
өткенге үңілме тәубе де бүгінге
жақсы атқа мақсатқа жетесің түбінде
баянды бақытың өзіңнің тіліңде үніңде дініңде діліңде
мен енді осы сәттен бастап жай жүре бермеуіміз керек екендігін түсінгендеймін
әлем сондай тез жылжып бара жатыр ал бізде әлі қалғып жүрген қаншама жан бар
енді оянып жан жағымызға тамаша өзгерістер енгізсек қалай қарайсыздар
қазақпын мен еркін өскен
даналар бар шықпас естен
батырларым намысты бермей аналарға әр кез тағзым еткен

қазақпын мен
шырақ болып жанып жан жағымызды жылулыққа толтырсақ қалай
әркім өзінің саласын менгеріп мықты болса қалай
әркім сылтауларын елге жапқан арыздарын тоқтатып тәуелсіз өз өмірінің бастығына айналса қалай

жүрегім өзің деп соғады кеудемді иісің баурап өзіңе асықпын әр кез менің отаным
өткенге мақтанып малданып отыра да бере алмаймыз
өткен шақ қазіргі біздің қалыптасуымызға әсер етсе де шоқан тіріліп келіп эспедицияға шықпайды
әлия мен мәншүк тіріліп келіп біз үшін соғыспайды
алаштың ұлдары ел болуымызға әсер етсе де дәл қазір олар біздің даму бағытымызды анықтай алмайды
осы шақты болашақты өзгертер күш өткенде өмір сүргендердің емес дәл қазір тек біздің ғана қолымызда бар
біздің олардан артықшылығымыз бен айырмашылығымыз да сонда
қырандарым көкке самғайды ұландарым
әркім өзінен бастасын
ақырындап өз тілімізді сосын өзгелердің тілін үйренейік
өзіміздің өткенімізден сабақ алайық
болашақтың білімдерін қазірден жинайық
бірімізді дос бірімізді бауыр көрейік

дәл қазір өзіңіздің сапалы қазақ жобаңызды бастаңыз
білемін жақсы көремін сапалы қазақ боламын осыдан бастап елім үшін ерінбей ерінбей еңбек етемін деуіңіз әрине оңай
алайда біз оны шынайы өмірге дәл қазірден бастап енгізсек қайтеді
ол үшін біз шынайы келесі сұрақтарға жауап беріп көрейік
біріншіден өзіңіздің отбасыңыздағы баласы қызы анасы әкесі әжесі немесе атасы ретіндегі рөліңізді жазып шығыңыз
сапалы қазақ болуды үйде қалай дамыта аласыз
екінші енді жұмыста жұмысшы маман сарапшы бастық жай ғана бір кірпіші ретінде өзіңіздің рөліңізді жазып шығыңыз
сапалы қазақ болуды жұмыста қалай дамыта аласыз
үшінші қоғамда көшеде түрлі орталарда өз рөліңізді жазып шығыңыз
сапалы қазақ болуыңызды қоғамда қалай дамыта аласыз
сапалы қазақ болу мен үшін тек қана қазақ тілін сөйлеп және қазақ тілді адамдарды ғана жақтаумен ғана шектелу деп ойламаймын
олай әрине кереғар қате түсінік
сапалы қазақ менің ойымша өткенін білетін қазақтығын мақтан ететін қазіргі заманмен сай жүретін басқаларды тең көретін басқа ұлттарды тілдерді сыйлайтын өз ісінің маманы ең жақсы қазақы қасиеттердің иесі
қазақ болу сапалы қазақ болу қазақтарды жоғары қойып басқа ұлттарды төмен түсіру емес барлығын тең көріп тек қана өзіне тән ерекшеліктерді ұмытпау деп білемін
сапалы қазақ болу туралы сіздің ойыңыз қандай
өзіңіздің пікіріңіз бар болар
сіз үшін идеалды қазақ басқаша болуы да мүмкін
өз ойыңызды әлеуметтік желіде сапалы қазақ хеш тэгін қолдану арқылы білдіріп көріңіз сіздің де ойыңызды естіп көрейін
бірігіп тамаша сапалы қазақтарға айналайық
және менің ең соңғы сөзім мен сізді жақсы көремін сапалы қазақ